די וועג וויאזוי א קאמיליאן כאפט עסן איז ער שטעקט ארויס זיין לאנגע און ס'גייט זייער זייער זייער שנעל. זיין צונג איז קלעבעדיג און ער גיבט זיך א לייג ארויף אויף די אינסעקט און ער גיבט א שלעפ צירוק אריין אין זיין מויל און ער האט די אינסעקט.